Miran̈a amy amboa koa aretin̈a mpahazo rabosy àby io, la razy fo. Irô amy zay kô fa voan̈'in̈y zen̈y irô io in̈y tsy azo sômain̈a ka, fôtony <hesitation> rangotron̈any fo mahazo in̈y efa mitôndra aretin̈y baka amy ten̈a, de ten̈a ratsy zen̈y.